Ozani nyya go olafiya, ozani byun go olafiya ni, no olafiya wo ikweyi owo ogya ni yi ikweyi nyakwu ko okpagye lun ni oshumotu kini nyya go olafiya ni, ngyelo ga, ngebekoga mawase ni wa awa nyakwase ka ni ba yoko ebe nyakwu nyakwu ikweyi nyakwu ko okpagye ka ni be ebeni ni to ngyolo ga muwa na koka neneshi owoza ki imu la, ozani byun ya yimu ko olafiya ni oma. Nki ya gege ya sho okpagye mani bita nkini ame ebenya ni nyya ga okpagye ka agye kese, nyya geg kamo to nyya ga america domin ozani aba ebeni ni wozani wazani shumotu ni byo ojoji ela ko kamo moza kase yi nga ko oshu, ogbo oni ya gbo ogo age ebeni m, olema bye ebe ka ni iri kono ni abyo abo leke kwo kwa aboshe no ogyolo kamo oya labo kebe ni aba bagye ni ozani oya ya nyee aba mo sobo da oya shoshi sho yoza meneshi ni nkini ogo iri ko okpagye kese bye ebeni, oya ma awoza hemani. Nkini nki ya sho okpagye hin ni wo o-o onasarawa ni ya bita kwo kwa nyya sho okpagye ni wa akaka hin bita kamona go okpagye kasha oye byo o legos kwe nyya go okono awebe mani ozani ya byan ya go okono ni ayya ga okono ni nyya yimu koga riyo. Domin ami iyo gba araha okano so okono ni iyo gba araha ni, ngyolo mun nyya go okono nyya ga koga riyo ozani ya yun ya yinu ko okono ni oma. domin ozani oya yimu ko ra ni ya kyi ikpiye ho tu ni ogo okono ogyo ga ra ifu ko ogye ni gba araha owoza nene shi dami la. Ano olegos kuma na aba ka mani ogyolo ya yimu ko gbo owu ko gese ni nka ikyikyo ni awiri kawebe webe ni agbebe ko sosa nwashika so olamu ni oyimu ni pini oya ganu ya ga gala, owo ogya ni wogya nyakwu ni ananaho ba yimu ko ga ni ogyolo gebe ni no okamo oya yipishi kwa agye pini ofu ya tora la owoza ni ya byo ogye wa dawo ni ajama ba gifu nu ba yimu ko ra ebe ho, ogyolo kamo agbi inyawo atora ebeni oya pya ajama ni bawa ra ebe ho ni ta ozani ya yun yimu ko gi iri ka awebe ni le byi iri ko omani oma. Nkini nmun nyya shebeni bita, ki mun nyya yimu ke ebye byun go okpa gye ko bauchi, nyya gebe ni sobo kpi iri kaweho shoshi, eben hin gbeho shoshi ama nki ya gese kya ga ma dede. Ozani ya byun yaga no oma shi iyi hin na ki gbo na kwoya pepe na kwase niki mashe nin gyolo ni ya wase ni ya byo oneshi kiya wo ogya hin kwa byo oneshi wa wo ole hin kwa abyo neshi wa dami ni, ozani yun ya ga awese iri kawebe lemani ni oma. Nmun nyya ga olafiya ni wi kweyi nyakwu ko okpagye ni nya gege ya go olegos ni wi ikweyi, nyakwu ni ebeni ajama banu nkini ngifu nu ko mun nya yipishi nyya pyo gohobu anu. Nmun nki ya go okono, okono mani webe ni ozani oya yimu ko ra kivo owo okpabawu kwo owo origa oza nyeeni shepe ki iyo ko lolu ki ikpiye no koma ara oya pyo ifu ko so, ifu ka araha ni ozani ya ni nmu nyya ga awebe lemani no oma. Lalo byo okpagye hin kwo kwa okpagye ho kwokwa ebeni ase ya anu owebe neneshi danu la dede ma.